Maromaro voankazo haiko zao, ohatsy hoe: mananasy, kida, paoma, <hesitation> paiso, goavy, papay, manga, <hesitation> letchi, <noise> mokonazy. Maro e, maromaro zany fa zay moa zany mba tiaroko ary tadidiko.